د چای ډېر ډولونه شته. شنی چایی افغانستان کی ډیریی زیاتی استعمالیږی توری چایی چې خوند یې تریخ او قوي وي. او بل دشنوچایو سره نعناع، هغه هم ښی دی. سور چای چی له افریقایي بوټو جوړېږي، بوی لري خو کافین نه لري. هر ډول چای مختلف خوند لري، څوک شنی چای خوښوي، څوک تریخ. زه پخپله تور چای نه خوښوم، ځکه چې خوند یی تریخ وی